<noise> <hesitation> ikinu kyondikumbuka sana muwana, <noise> ambakyo kwane kinyakumuhimu kuva sana maisha gane, <hesitation> syinu syolusu sana syondikumbuka lakini likini kulikinu kimoja amabcho, ndingakumbuke muwana wane. <noise> Kyakiva kinyavumuhimu sana kwane. Kwanza, <hesitation> ikyinu kyokiki kyauhumie umuka kumwaka, gwemwaka gwaelufu, <noise> gwekwatisina natisa, <noise> tisina tisa efumoja miatisa tisina tisa. Ikipindi ikyo utiele indebe sana sana sana, <hesitation> ndikumbuka kwamara jakwanza, <noise> une uvudebe wanu baba asafiriaki sana, kwahiyo ikipindi kyokyoni kyoni kyoniune ubaba ukumanaya vununu ndi njingumu sana. Ndikumbuka, <noise> twamwandikilaga kibaruku baba, tikipindi ikyo ndilindebe sana, twamandikira ikibaru baba avesa kakukwisoma kumasomo. <hesitation> isiku ijo ndya antyamua tukamwandikile ubaba, kwasababu twatamaka kukinga, naa twavie tutama kukinga twamwandikira kibarua barua ubaba avisaka kumasomo, aasoma gaku Dodoma avia amalie akabia akumua ku Arusha. Kwahiyo twamwandikira kibarua ukutujibu tukwandika ibarua ukutujibu, lakini ipitsa harisi ijababu nandyajimanya yaani ubaba nandyamanye vunonu. Umwaka tisina tisa ndikumbuka ubaba isile panyumba jifura sana, <noise> kwaki sana, kwasabu ndyamwandikira kibarua umunuve nandikamanyaki <noise> nasio ukuta ubaba vatengire numama, lakini abea kuwa kimasomo. Na wakati wamiaka kama kiviri au kidatu, kama sio kinne kabisa, ubaba ninavo navonike kunyumba, na eleni inapali kunyumba twawasilianaga tu mubarura, nikipindi kisitsye ngumu sana. Sana sana umama abia katu kuwasiliana nae, kuwasiliana nave mu- muredio kovu, <noise> abea akau vituvile iredio kolo ikipindi ikyo vatesa kolo. Redio kolo abeaka kuitsova nave, sida syamuhimu, basi nukwandika ibarua, nuwe twandika kibarura ikutujibu barura kira munu ibarura jamwene panyumba pala, <noise> na, ikipindi ikyo kyoni, tundisova ukuti ubaba nandyamanye, yaani ndyamanyile ukupitira ipicha tu, ukuta ubaba alindia alindia alindi. lakini ukumbona jumwene jingumu sana. <noise> Lakini kwa mara jakwanza, <hesitation> kila ikyanga ikyeki ikyeki suva, <noise> kyeiki suva kyamwesi ugwanane kama sio ugwasaba, <hesitation> ubaba itsila asike kunyumba. Asike pala tukisa isawadi tukumbuka, kwahiyo <noise> ikinu kyambikire une ndifurahi sana, yaani kwaki yaani. <noise> Ikinu mbakie une ndikakikumbuka katika maisa gangu ndivona kyekyinu kyakufurahisa sana, yaani ukumanya unsasi vako kwamara jakwanza, <noise> kikinu kyambi kyambikie une ukutandike. Ndivona ikinu kya- kyajabu pangi, ikinu kyamuhimu sana katika maisa gani, ukwanzisa pala. Nazani kulimatukio agangi kundya a- akahumile mmaisha gane akamuhimu sana lakini, itukio ilyanamna ijo kwane lyeri itukio liva sana, kwasababu fikiia witsuva numunu vunu umanyiri <hesitation> namunu ujo vita vibaba vibabayako sio witsuva kumwandikile ibarura, likati witsuva wiwa wutukutsuwa nave musimu. Wisonya kwakupiture ubarura, na ukukjibu ukupitira ibarura ikukufariji ita jindilavu enyi ndilavuja, miaka kipita, kama imiaka kimi ivi kipita, muvumu uvusa kwamamaji nyumwituma ubaba linda kuwauta lisehemu flani. Naa angawaurya isemu flani, ikuwawuta mwandika kitutsi barua, mukwandika sibarura, hadi mwisika syamwikate itamaa, lakini pahajiamika akini ubabakavuje. Avia avujire na sio avujire tu ukuta ivijikilikwa tena ivuja nukupinduka tena, yaani avujile, aka- aka- akatava- aka- akahinuka tena kuwa karutie, lakini abikiriwa kiruka mmoja kwa moja. Tukava tutamani ubaba panyumba pala, nyajefuraha sana, sio rahisi kwamunu ujungi ukufu- ukundula ukundula ifura jamwana ukumbona ubabayake. Lakini ifura jamwana ukumpata ubabayak, amabaye alikumpulikira, imiaka myolosu. Jajiva fura sana, kwahiyo isiku ijo ndyafurahiye jaapo nandikumbuka vununu ji- katika irekodi je- jesiku nyingi au mwisi mukye akini ndikumbuka kyekisuva, kyamwisi kama sio gwasaba gwanane ivi. Ubaba poavujire, jifura sana sana sana sana sana sana kwani.